La xe júú kiéé’, júú kiéé’ lajy <hesitation> lajy e xin verdura fá’ mⱥⱥ nuuo ta jmí’ kié’ l júú kiéé’ la jy e ká’ dsa mó e ÿ’ ee’ e ïï’ kiera re fáá’ra jö nɇ, la ku xen mý jmý’, my jmý’ re li fó’ re dxára e köö jmy giⱥⱥ ¿néé’ my jmý’ re fýý e a jia’ dse lláá xé’n i kiela’ my üü la ku my üü ree’ my üü ree’ dse kiää uɇɇ e <hesitation> e e sin que e ajia’ jia’ re tⱥⱥ’ rá refrigerador xiro re tⱥⱥ¨’ra refrigerador dse kiää uɇɇ, e kiela’ my tóó lajy dse kiää uɇɇ xiro re ‘lé’n ñó’ refrigerador i jia’ re kiää xiro a jia’ ǿ je jö bii kajuy dse kiää lajy e jö xi e ajia’ re tⱥⱥ’ra je güi’ la nɇ néé’ re lɇ jɇɇ jná dse dsáána kié’ ejö.